अगर हम नदी या जिल में तहरे जा <hesitation> जाईं, तो आपन साथ ये इसब वस्तु लेके जाना एकड़म अनिबार मरल वेल बहिन। ताजा पानी, प्राजनी चीकित साकेट, सुखे कान, अलफर के लिए कान साप करे वाला, करे वाला रूई, ब्रॉस। इंसूलेटेट पानी के जग, इसब आपन साथ लेके जाना एकड़म अनिबार भाई छे। अगर आप आपन पालतु जानवर को भी लेके <hesitation> जा सकते हैं, तो उभी अतिय बढ़ियार ही छे।